A nekan, ihkon ke n tocostumbres sekon- sekonimpi miakeh, <hesitation> tla keh se onmotlapowis ma sekonihto ika ken seonmotzotzoltiah, pues inon ke pues yowehkah ihkon kahki, n seki nanameh asta axan pos ihkon mo- motlakentiah, kontlalihtokeh intzotzolwan, pos este ihkon keh kilianh tradicional n- i- n- itzotzol, aha. Seki motlakentiah pos kimotlaliliah se ifalda, iblusa, pos kimotlaliliah ikhon nekah kipi tlatlamantli n tlahpaltik, nekahki kitlaliliah bordado, pos san yehwan kimochiwiliah, iwan nokinmitlaliliah kanah inpipinol, incollares, nekah seki moxelwiah ika n intrenzas, pos kimotlaliliah kanah este se liston, noihki tlatlamantli n tlahpali pos este no- no- noihkon moxelwiah, seki kimotlaliliah pasadores kanah de colores, iwan este pos este ihkon okatka achtoh, iwan keh noawelitah asta axan ke ihkon ki- ihkon motzotzoltihtok, pos kipi nekan ifalda n tradicional iwan nekah i- ilpikatl, ik motlahkoilpia pos noigual keh- keh kichiwah oktlamantli pos tlatlamantli de colores kinmotlalilia, iwan nekah iblusa pos igual, aha, kimo- nochika konwikatok ireboso, inon reboso pos noihki keh tradicional, <hesitation> san se tlamantli ne- neh nikmatok onkah pos tliliwik inon reboso, aha, inon reboso este kihtowah pues neli pos n patioh pues porque amo keh keh sekihtos pos san kualquier n tzotzol, inon kihtowah especial reboso pos patiohtzin kimokowiah, noihki n blusas iwan nekan faldas iwan nekan tlahkoilpikatl, pos nochi ke tlen kimo- ik motzotzoltiah n siwameh, seki asta axan ihkon pos inon yen to- to- tocostumbre. Pero masekoninmihto n tlakameh pos inon ya yopoliwik, porque achtoh okimotlaliliayah nekan intzotzol de manta, de manta, aha, istak, iwan nekah pos ik- ika inon tzotzol mantah, pos san ika yeh ihkon omotzotzoltiayah, iwan okitlaliliayah n. okimotlaliliayah n itilmah, inon tilmahtli pos chiitok ika n ichkatzhmitl, inon ichkatzohmitl noihki katteh siwameh seki pos tlen este kimpiah ichkatzitzinteh pos k- ki- kololowah n tzohmitl iwan pos mik tlatlamantli ik tlachiwah, koninchiwah kanah tilmahtih, koninchiwah este tlatlamantli, okseki tzotzol kichiwah, bolsitas, koninchiwah nekan cobijas, aha, pero pues este achtoh okinchiwayah inon nekah tilmahtih para n tlakameh, okinchiwayah istakeh, seki okinchiwayah nekan san keh, san de colores, o keh, bueno como keh istakteh pero keh iorillah okitlaliliayah kanah se colorsito, kanah chichiltik, kanah tliliwik, entonces este ihkon oki- okinchiwayah, iwan neli ke okatkah patiohkeh, aha, patiohkeh. Iwan o- noihkon omotlakentiayah tlakameh, iwan kimotlaliliah ke inwaraches, inwaraches kimotlaliliah, pos kualtzin, pos kualtzin omotlakentiayah, iwan se sombrero noihki okimotlaliliayah se somnrero, pos ihkon, aha, ihkon. Pero pos omopatlak axan porque axan nochi keh kimokowiah se pantalon, se camisa, kimokowiah este zapatos, pos ya oktlamantli, aha, axkan pos ayekmo ken neli kinpaktia kinmotlaliliskeh n sombreros, pos axan kimokowiah se gorrah, se gorrah kimokowiah tla keh amo kinpaktia, tla keh amo pos san ihkon, san ihkon, aha san ihkon. Pero n siwameh pos asta axan miakeh siwameh, kemah okmotlakentiah inon pues este tocostumbre. <hesitation> Iwan peor chokomeh n iwan chokotzitzitih, takotzitzintih ayeko neli, pues yehwan ke sa puro tzotzol de, n nekan n ropería kimokowiah pos ya de tzotzol de keh tlen- tlen axkan pues kinemakah. <hesitation> Takotzitzintih pues ayekmo motlakentiah, san kanah para keh se nekan nekan bailable konkixtiskeh n escuela, inmaestros konintlahtlaniah, pos kimomakiltiah n traje típico sekilia, tanto n takomeh como chokomeh, pero keh tla keh ma sekonihto keh ihkon motlakentiah neli, pues ayekmo, <hesitation> ayekmo. Sa yehwan nekan, sa yen cuando konchiwah se bailable o kanah se desfile konintlahtlaniliah maestros pos sekoninkowilia itraje típico, kimotlaliliah, pero pos ya ayekmo keh keh por costumbre, aha, ayekmo. Pos neli ke inon opoliwik, pues tla keh oyetoski kanah ken sekonihtos, pos owetoski pues ihkon ma motlakentika pues kualtzin, aha, kualtzin porque san se tlamantli motlakentiah pues kualtzin mo- motta. Oksekan ihkon nonyahtok oksekan kanah oaxaca, chiapas, pos ihkon nikoninmitta n siwameh motlakentiah okse tlamantli pos san keh kuahkualtzin mottah pues keh kin- kintlaliah intrajes típicos iwan nekah ompa okse tlamantli ik motlakentiah, entos keh motta, sekonmatok an nekan siwatzintli mottah keh de chiapas porque okse tlamantli ik motlakentia, o sekonittok okse siwatzintli sekihtowa nekan pos coom keh de oaxaca porque okse tlamantli ik motlakentia, pos sekonmatok, aha. Pero tla keh ayekmo pos amo sekimati ken de kanin pues porque ya motlakentiah pos sa ika tzotzoli tlen ya de axakan koninnemakah ich n tiendas, aha, pos ke pos ikhon, ihkon. Iwan nekan, nekan chokomeh pos seki yahyawih kanah yahwawih kanah mexico tekioanotiwih, okseki peor pos yawih kanah n estados unidos tekipanotiiweh pos ompa okse tlamantli keh motzotzoltiah, yeh ke mo- keh motlapatiliah pos ya sa keh sa keh ompa de estados unidos okse tlamantli intzotzol, cuando ya mokopatiwih, onahsi nikan, ps sekoninmita ayekmo ayekmo igual coo keh ayekmo keh de nikan, mota como ke pos okse tlamantli, neh nikoninmilnamiki ihkon cuando ni- nichokotzin pos seki oyahyayah n mexico o alomejor estados unidos, cuando omokopatoh, omotlakentiayah ihkin sa wehweyin inplayeras, sa wehweyin inpantalon, sa sa keh mati sa keh sa keh kostal okimomakiltihkeh, neli sa e- wehweyi pues intzotzol, sekihtowa mati tleka ihkon, pos mati ke kan okahxilihkeh ihkon mo- motlakentiah. Pero pos yehwan como chokomeh ihkon otlachiatoh amati kanin, pos ihkon keh keh keh san yehwan mo- mo- mok- kimopanoltiliah inon tlayehyekol pos ihkon motlakentiah, keh keh gorras este okimotlaliliayah keh kinmixkuepah ihkon kimotlaliliah sekihtowa amate tlieka ihkon pero pos ihkon ke yehwan kinpaktia, yehwan kinpaktia, aha. Nekah nekah takomeh seki yi- yahyawih igual tekipanotiweh wehka pos nikan yawih pos este sekoninmixmatok ken ken katteh, ken motlakentiah, pero cuando otekipanotoh iwan se ompa owehkahkkeh cuando omokopatoh pos sekoninmita axkan ya nekahki no kinmotlaliliah inmiaretes, kinmotlaliliah keh este keh inmaquillaje pos ke keh mopatlah, pos sekoninmita ayekmo yehwan, pero pos yeh ke pos ihkon kinpaktia pues este ihkon pos ihkon, ihkon motlakentiah, okse tlamantli, pero pos ya keh totraje típico pos ayekmo kinpaktia, aha, ayekmo kinpaktia, entonces pos ihkon inon ke tocostumbre okatka pero pos pos politiw, politiw, iwan mostla pues amo sekimati xamo ya nion se siwatl ihkon amo motlakentiks, porque axan sa yehwan nanameh, takomeh ayekmo, pero tla keh nanatzitzinth pos ma- pos amo keh ihkon ma sekonihto pero keh mo- mo- momikilistiaskeh pos mostla tlen takomeh, siwameh, pos ayekmo mo- ayekmo kinpiaskeh intraje típico, pos amo sekimati ke pos ompa ontlamitin, poliwis, ompa onpoliwis, aha, ayekmo yetos inon costumbre.